أقله معلش أخوي بس أنا بحاچه أركز شو على شغلي ممكن نتكلم بعدين أكون لطيفه بس واظح عشان يعرفني أحتاچ وقت للتركيز.